Banje duko pani a aureni miya dai wu bini. Bo kai gin wondiwoi ka ɓoi gin apowo. Bo ka gin shiu ku kumbe yi puroguru. Duko pani mi banje boko ye shiriu, boko ye wom gingginghau ka koi ɗuko mongo ɗumoi puroguru dim ate aimowo. Bo kai jindai puroguru bla ayeye ka ye bo gongowo ɗumoi boko ye appuw. Nani la duko mono bo mu ɓa ayene to na kayi a ɗuwoni ki mu mongo ka koyi arwo rarap. Na dim bo miya wun bala wu bala kowo ka mane balai biwo bo wun beɓɓle mowo ma ka ɓauwuni, kida proguru anta, anta bin wom an yimai koi. Puroguru wan ɓanghaiyu bo kishimi, ka duko kishimi. To duko pani shimi womya banje min lammai puroguru bla puroguru ka ayemmi miya me wun do bo bidimamu kime me na almai ki twi gan kenan am twi gan. Nani na indo wula bala, nani na ɓalai me, koo wona paniu, ambo mono, kayiyan mono, au do kang yila no. Nani yimno indo wulabala. Nani, puroguru bla ayemini. Puroguru bla bomu duko pani mi lafiya. Min kau lapiya da duko pani mamu min lammai puroguru ka ɓoma wom ami yimai, mi al ambo mamu, kayiyan mamu, miya ko kala, miya mamu kap bla mi ali min kang net wom min jindai la duko mamu, la duko pani mamu. Nani na ko wutau mono amma wutau yi a don yireni. Wutau yi yirana banje woma yima wai yiki kiɗekiɗe. Amma bono wai na dim na jindai. K shimi womya na ɓalmai, ka kangyi gin kumo ma kangha. Boku kanghyi puroguru bla aye mini, boka doma kimi ka bidimamu min dim min kang netni. Shimi wom na lau balmai, puroguru ba ayemini dai biyemi kida min miya pani dai biyemu, puroguru bla ayemimi, wom gingingha gingingha dai dum puroguru bla gashe katakat wo min jindaiwu. Puroguru bla bomu duko mi jangjang, mi duwo mu jang jang, puroguru bla bomu lapiya gaba daya mamu.